أنا أصلاً أكره الكتابة واالتأليف أو ال- طبعاً المؤلف يحتاج إنه يكون كاتب مثالي وكاتب جيد، فإذا ما كان عندي ملكة الكتابة ما راح أقدر أكون مؤلفة وبالتالي ما راح أقدر أكون مشهورة، فطبعاً أفضل إني أكون ممثلة وأعتقد إني ي- يعني أحس عندي موهبة في هذا الجانب، التمثيل بعد شي حلو، أمثل شخصيات مختلفة أمثل مشكلات اجتماعية، يعني مجال جميل.